इद लैम्पऊ बारे सुचेनो समय, ग कई भावनात्मकऊ रंग व्यावहारिक जुड़ाव महसूस लानतोक। जवा कुछ बातंगा निज, जो आंग दिमागऊ बच। रोशनी रंग गर्मजोशी लैम्प निगू रोशनी रंग गर्मजोशी प्रदान लान्च, जू निंग किमो सुखद रंग आमंत्रित बन्यातो। आराम रंग शांति लैम्पऊ मंद रोशनी निग आराम रंग शांतिऊ भावना कैज, जू निंगू आनु दिनभरऊ थकानऊ दूर लानो मदद लान्च। सजावट रंग डिज़ाइन लैम्प निग किमऊ सजावट ली महत्वपूर्ण भूमिका निभयाच, क्योंकि जू निग किमो इद अनोखा रंग आकर्षक कैज।